Munkwa luwun a e- piyauka mundiya supun mutau diga mukwa munkwa tiyali mun sau diga rija mun bune piya di tsa yu mun diya supun muntau duga mukwa di kuwa tiyali mun sau digarija2 diya ma supun mitau diga tsiwa didiya ma supun mi tau dizarija ko mi diya dan wake mitau diga tsiwa mita supun mukwa mita taliya diga rija didiyama supun digarija di diyama supun mi bame laɗi mi piyau di diya supun mitau digariza di diya gam supun mitau didi yama taliya tsuwai mukwa di diyama shinkafa tahita majika ma mida tau miba me sunau mizikama mibane laɗi mipiya a laɗi mi sawaw dikuwa tiyali na mukwa mi sau digariza di diya supun mitau diga mukwa di diyama shinkafa mitau. Diga chamaza diɗiyama supun mitau hambana datata jika mibame lyadi miduma lyadi mipiyau mita hanbata ni kwa diga riza didiya supum diga jamaza mi bame piyau di tsayu du duma ham bata mitau mi bame lyadi mi piyar digariza di ɗiya maham tau mi bame duna di tsayu acan kajika bamida dumau mida ɗima lyadi mida piyau mida ta hamba tani mukwa chiga rijaka du duma hamtani chamaza mitau bame piyau diga tsuwai gam wanka mibama mika piyau a ecamka mibuwamo du duma hambata ni mukwa diga riza du dumama ni riza ko duɗu ma dan wake ko shinkafa ko di ɗiyama taliya mi bame piyau diga tsuwai du ɗumamani tsuwai ka mitau mi bama ei lyadi.